بالتأكيد من الشائع أن أصوات مثل نباح الكلاب, بكاء الأطفال, أو الضوضاء العالية من الشوارع, يمكن تعيق النوم, أيضاً صوت عقارب الساعة المزعجة المرتفعة, يمكن أن تكون مزعجة لبعض الناس, فكل هذه <hesitation> فعلاً <hesitation> الضوضاء تصعب النوم بشكل كبير جداً, وكذلك أصوات من الخارج أحياناً, كلها تضايق الشخص.